Be do irta leddi wada ngasksa. Sai di nasta leddi mai di jooda latta totton on babal njonde majum. Di vurta daga nder ngaska di dilla di yaha di supta nyamdu ha yasi sai di lora di hosa nyamdu mai fere di wailita di lora sudu ha les ngaska mai be nyamdu mai ngam to jemma wadi di nyama nyamdu mai na seto di lora di vurti nder jemma mai di yehi tefugo nyamdu fere ba. ngaska do totton on babal jonde majum ha jodata ngam ta kuje fere wara torra dum chaka jemma.